<hesitation> צו טרעפן א פרענד אדער איינער וואס מ'קען וואס רעדט דער שפראך וואס זי וויל זיך יעצט אויסלערנען, און רעדן צו- יענער מענטש זאל רעדן צו איר נאר אין די שפראך וואס זי וויל זיך אויסלערנען אזוי, אדער אויכ'עט צו הערן מיוזיק אין יענע שפראך און קוקן אויף די ווערטער און ווי מער זי זינגט די ווערטער - אלץ מער גייט זי עס פארשטיין און געדענקען